जपन् एखन् देक् अधेक् उन्नोथलि <hesitation> ब हिकरि खत् उन्नोतो, ब पशुक्ति बितेर् बितत् उन्नोतो। हर् होकोद् उन् दिखेन प्रए जपन् एखन् उन्नोतो देक्। हर् जपन् <hesitation> अगुर् हुमेस्पे जे इकोनु तेक्नोलोजि हर् होन्जम् इप्ते कितरि बिबिन धर्नर् पेक्तेक्ते देखते। रजोनेतिक्, हमजिक्, अर्थोनेतिक्, होकोलु किने देखते अद्प जर् बबे बियोक्ति भुर्। <hesitation> भियोक्ति होकोल् हमर् पति ल इखर्कि। ए जने जते अमर् गेस्त त अर्जन् कुर देखे बोलो। भजन्सर् हि बियोक्ति होकोलोर् निजुसो ब अनक्सबल् हमर् नै ब निजोर् कमर् पति बकस् निजोर् कमर् पति गुप्त ब अतिक् गुप्त हिल् करितुले जर् बबे बियोक्ति होकोल्। भियोक्ति <hesitation> होकोलोर् न जते कर्मक् हिल् करितुले मन ब अरो। भ पशुक्ति हिल् करितुले जर् बबे बियोक्ति होकोलोर्। हि सपनु एक्त धनिक् ह होजो लि बेसि कोइ ब बिग्यन् पशुक्ति दितो। अल्प् बेहिबिस्।